Par lëꞌ ic̲h̲ë guꞌn zak ikedz par dzekna <hesitation> ikedzu par idoꞌwugu naku mucho tib chop tson mbidz porque biꞌltsa lëꞌwu giaꞌnc̲h̲a ndal dze lëꞌwu sia xiudz lëꞌwu biꞌlsa gow minu lëꞌ minn mal sak es mejor ke chop tsonaga mbidz giaꞌnu, dzekna xka beꞌ wenu par lëꞌwu zak idoꞌw.